हत्ती एक मेका वांगडा राऊन एक दुसर्याक समरता। केंणा दुसरे जनावर तिंका मारपाक येता तेह एक मेकांक आवाज करून कांगटा। तेह एकमेकाचे बाळग्यां सुदा राखता।